Izira'ila ni ko Israel ni leddu yahuwadawa en un, leddi ha'ɓe rane en, bo hamɓe ɓe ɗon giɗi dina maɓɓe sosai dina yahudu be dina nasara kokuma dina Annabi Isah, ɓe ɗo tokka Annabi Isah hamɓe mai, hamɓe ɓe ɗo mari yare maɓɓe vollata daban be maɓɓe, ɓe ɗon giɗi gimi, be gamarleji bo ɓe ɗon jara sosai, ɓe ɗon giɗi jaram sosai ha pelle maɓɓe, ɓe ɗuɗai nyamagu nyamdu ɓe ɓuri yiɗigo nyamugo ɓikkoi leɗɗe hanjum un ɓe ɓuri marugo.